<hesitation> Kôfa misy raha izen̈y mampamonamonainy in̈y lasa tsy mampazoto zey mampa kamo. Anô amizay tsisy tia anan̈o raha, tsisy tandren̈y raha fa izy e monamonainy fô anaô de malaky empaka amizay anaô nofa bôaka eo.